Ta Pôlôny tan̈y ndraiky raha nandalo tan̈y ny azoo honon̈o <hesitation> tantaran-drô zen̈y irô zen̈y nizarazara nizarazara zen̈y rô de nisy firenena telo zay koa tsy diso za tia angala irô, tia angala irô pôlôny àby io: Rosia, ôtrisy ndraiky Prosy izen̈y.